<hesitation> lëꞌná c̲h̲ap tib gis guꞌn xgwiyꞌná nizëd, masc̲h̲a nix nizëd c̲h̲ey gis, lëꞌ ic̲h̲ë guꞌn nak giꞌb ki nli c̲h̲apnu, sinda tib perol guꞌn nak teflón gunu xgwiꞌyná kafena c̲h̲aná, abecés nap lëꞌná sdzob ti flor win lo gi xki masc̲h̲a nix kafe c̲h̲ey flor c̲h̲ey ye sdzobganá or lëꞌná c̲h̲ixkwaꞌka tamal sdzob tamal sdzob lo gi, xiu tib ti sarten xiu x̱an knu xc̲h̲oꞌb tib giꞌb lo, giabda tamal axta c̲h̲an giꞌb knu par porke nap diꞌltsa lëꞌ tamal giaꞌbga x̱an giꞌb knu nap lëꞌ gunu c̲h̲ekga, sinda c̲h̲apná kaserol xka sdzobná lo gi y c̲h̲apná guꞌn c̲h̲ixkwaꞌga komid x̱aꞌsa xki guꞌn xgwiꞌyná nizëd gis xgwiꞌyná nizëd. <noise>